Ny fomba fampiasan'ny hala <hesitation> ny tragnony anh <hesitation> agnatin'ny tragnony akao izy afaka miaro tegnany, akao zany izy miaro tegna, de akao koa anefany fanangonany hanina zay hitahitany teny, de akao koa anefany anh agnatign'ny tragnony ao koa afaka agnanovany poizina de amandrihany fahavalony.